Anung ngatngat noubap takodo o ngatngat noubap niga a nunure nure pit nakana nakana nakana tinama ono ma kinakava akinakava ap a oumbat ananenava ava mama ap oubap anenava papa. A mila tulo tulono tuloubat kodi mila nure pit kurue anu anumila akona gugu na femely. A akinakava vaninar tara kina kava mila kul na nakana tinama tarmila kina kina kava ono mitinge mila, mila kona gugu. mila kona gugu ma <hesitation> ma kina kava. Akakil guve ananatung mila rap mila kearivung a nanatung la taulai arbitbit a kakil la lavot mila kona mila kona tinutun ap mila kona gugu anung ava pupu a kakil guve rap la ma kina kava. Okai ma ma anung ning aubap kaule ana gugu ma a cilrans dai. cilrans dai a nunure woki kaule mena kinakava a ataem mila gugu seim taem acilrens dai avava gugu ava natnat. Ava gugu ava anatnat kaule a tinge. Ava natnat la gugu a tabar la mena na artabar, a atabar la mena urmaga na artabar ava gugu la urep. A nila oumbap. anuk pa a anudala tena valaun ikura mana ditabari yo a a anunure vagugu kaule ava natnat tinge. Okai aning a pakana aina gugu anunure mali atinge ma <hesitation> anukpa ava papa anukpa ava mama ava mama anung ongir noubap kaule anunure vagugu ava mama ono. A kakil guve rap anumg ava mama lake <hesitation> kirla nunure atnaur i kul natinama, anure kir la tutun mila vagugu ava mama. Mila kokono lilik rap anatnat la vagugu emama, mila ava papa mila vagugu a mama ap mila ot mila ot a a bar kokono a bar kokono kakil guve malet mila rap, mila mila mila mal a kona gugu na a ava ava anumila ava anane mila, mila nuk pa ava nane mila. Okai aning o gugu no ubabp mila nunure pitti atinge ma ubap ninavei kokoe mila akoke mila. Ava koke mila unure pit ar lar na gugu kaule, mila kakil guve ava ananat utinge mila tutun, mila nuk pa ava ava koke, mila nuk pa ava koke mila lapit angir na papalum me mila. I arlar ka ava ava, anumila ava nane mila mila nuknuk pa la, lapit angir na papalum me mila tar mila lun tuk kodi yo a natnat mila nunure pite pala mila nunure va gugu la urep la pit akoina kaule me mila ava bar tamana ava <noise> anunila ava ava <hesitation> kokela ap ava nane la <hesitation> tulonotulo ngir noubap kondi a kina kava, oubap nina ava mama, ap oubap ninava koke mila ap ongir noubap nina natnat wat nongir noubab kodi imanga ngatngat kol manumila na kine na femeli koina.